A waa ti ma bânɓuni ggít ndu uyaan yaa yíŧi ujeje, unyaana adéyaa. Yíŧin faare hi agíw, hide yoofi awéli ho fuuda, ayoof ma, gbítim bâa ma bég ngee ma mada ŧaga, hina adéyaa. Mbo hi maa tti mada gdéti fereŋ he ga asinbar, angod ge bàg bà bângi yo hab, laugh bég ngee bâa mada ɓala.